Oñosei va seta sepuere vaera jae reta ma oyokua kavi jaeko jaeta supe reta deque jae reta <hesitation> jete reta ikavigue va jare jaereta ipuere oyombori mopeti rami jare ipuere oguata jaendie mopeti rami, ipuere opaete mbae guiroata mbae mopeti rami opa reve jae jokua mokoi reta